Ma u nga ki’ të nxirja un pastu thomi shtu, forsi nxirja të ngrënit për mjezdit, u pranzu, përçë herë e herë kam ndodhur se ha po menanvet e pran ha direttamenti mbrënvenit versu l’ottu e rri mirë pran, cioè ngë kam problem particolari, però ë mirë një të hanj spissu e pak.